Uvorowa kuvikania na kuvika. Uvoro wa kuvikania na kuvika ucio ni uvoro wambiririo ni ngai. Ke mwenyewe tondu aciari a mbere niwe wamavikitahni rie koguo ucio ni undu mu rathime ni ngai na kiviko nigikoraguo gi kiega na mundu mbere ya avikiite. undu uria wi vo. ni kwneda kumenya mundu uyu ii avana atia Mundu uyu ii aumite kuu Mundu uyu ii ekarangaga atia Wanathie kwa mundu uyu Wanathie mwanaranga kuthie mukamenya kwao kuvana atia kana nwakkwa tu mwase Wosete mundu navau uguo Mundu uyu ii niwisi avana atia Ona twanginya akonwe ni mwanake ana mwiritu. Anake nwanginya akorwe ena tumitugo miega onthe both side. Andu onthe mwiriitu na mwanake nwanginyamaroranie na mathomane mumenye kana nimagiririkanite. Kaa ni mundu uria uthiecaga agikara agurana tondu niagurana nike mwene mucii nike ukaugaga mundu ucio ii. <hesitation> Avana atia <hesitation> Thiku ino ciana cietu na ni wega kugia na ciana na ni wega kumathomithia. nimarathie nginya cukuru. na thiku ino cukuru ino iretwa college ti tairia ciaii cia tene mekaraga kuu cukuru ndari. Riu katucaragiria ciana nyomba akethira riu mwana nitakwa aaeiga. Mwana ukamu ukamuverecaga kiria kionthe arenda. Kwi vandu vakinyagia mwana uyu akagia na murata wake akamureta kuu. na maii cukuru wa onthe nimace mania na kuu university. nimacemania college. Ciana inoniciendaga. Aciari kuria maticii kanamwana wake ni mwende. ciana ino niciaka niciagurana. Aciari maticii kana mwana wake ni mugure. Ciana ino niciakinywa ciagia ciana nginya wa igirii wa ithatu. Vagiuka kuthiewa mucii. ciana ino marav Kuria maravirana. andu aya marathie marathirwa ii mwana uyu ni wa mwarwa ngina uyu nake ni wa moru wa ngina makarigwa niu ara nimarutha ati <hesitation> Kiviiko ciana tigai tu tumenyanage tene tigai tu Mumenyanage na ukenda kumenya ngania ii aumite kuu. Murie kwao niku. <noise> Tinae kuria mundu kwenyu niku na tinai kwenda kumenya mundu uyu ii aumite ku akwera ni muiembu ndwende kumenya aumite embu riaku tondu anawe wi muiembu. Akorwa ni wa etura ria kimuri ii ndwende kumenya ni itura ria kimuri kuu. tondu anawe wi wa kimuri. No karwe mundu uyu ni wenu na nduramenya. engi nao maragurwa marumiriritie mbia Ndutige kurumiriria mbia. Engi nao maragurwa tondu nimonire ngania nimuthomu tondu nimonire ngania ena mbia nimonire ngania ena indo nimonire ngania ni smart na twaroria kuu. Nitukuvitia twendaga kuroria mitugo. Tigai turoririei mitugo ya ciana cietu. Tigai turu <hesitation> Ciana ciana cietu roriai mitugo ya uria wingi. Muthomane mumenyane wega. Tondu warumiriria mundu tondu ena ngari niukurira wavo. kiviko kiu kienu tigikara muno. Warumiriria mundu tondu. Ena indo kiviko kiu kienu tigikara muno, warumiriria mundu tandu ena mbia. kiviko kiu. Kienu timurumiriria warumiriria mundu tondu nimuthomu kiviko kiu kienu tiki <hesitation> Tikikara muna. No aukonoo mwina uma ni mwendanite kugia tikwaa gwigucuku. noo undu uria ningiuga ambiririai varia notiri. Mukorwe gutimundu wina kindu kwa mwaciaria cienu vau nivagakonwo vena vinya kwira mundu atiririi uma uthie nake akuire atirirri anawe uma twatumire nyumba iino nawe na mutikende gutheka ta engii maugaga atiririi mugunda ninie nagurire nake uyu wingi akiuga nyumba ninie natumire kogue we tharia nyumba nawe oca mugunda waku. mwithiire ni muguikara na mutikanae kugekara kiviko gia kuuga ni vau nondu wa ciana. Kiu anakio ti kiviko turorereriei iviko cietu cia ciana cietu rekei matuiike cindu mundu akenda kumenya varia mundu ucio wiingi aumite tutikathie. Kucemaniria cukuru. Tikwa nirauga kucemaniria cukuru ni naii niwega no mwamenyunira cukuru mutikambe kugurana ambei ana maundu nimathiecaga nurera. Ana gutai gwi gwika atia ana andu nimathiesaga gusela gwa turaukite gukethania nira. Niraukite na murata uyu wakwa tuthomaga nake yaa Nimwamenyana muthie na mbere na maundu menu. Ugun niguo ningeuga uvaro wa kuvikania andu masemanitie. Thengiu.